أنا بحب النوعين من الموسيقى و بحس ان كل نوع فيهم ليه وقته اللي يتسمع فيه بس لو الاكتر بحب الموسيقى الكلاسيكية لان هي بتكون اهدى و مبتوجعش الدماغ كده زي الموسيقى الجديدة اللي كلها صوت عالي دي